Voaloany alôngany olombelona an de agnisany java-boara nambory namborin'Andriamanitra, de zava-mananegna izy Io an de afaka mikaroka afaka misegna an, m- magnafantatra ny zavatra ratsy sy tsara zegny tokony atô.